Kenn gënu ko muus si àddina ndax déggoo ñu ne muus dafa muus moo tax ñu ne ko muus loolu kenn gënu koo muus si àddina waa. Lëg muus na, cokkeer muus na, bukki ak lëg la woon, ñu yéeg ba si kaw daqaar, léegi lëg bi ne fekk ñu ngay togg yàpp ci suuf léegi bukki nag ak lëg, léegi bukki ne ko xaaral ma njëkk laa létt lëg bi ne ko déedéet xaaral ma létt la, bukki bi létt lëg bi ba pare, bukki mu ngi bàyyi xel, xam nga bukkeeg yàpp tam mu bàyyi xel, lëg ne ko xaaral, lëg ne ko xaaral ma létt la, létt ma ba pare man ma le- yow bukki ma létt, bukki bi létt ko ba pare léegi nag lëg toog bukki toog, lëg bi bukki bi toog lëg da koy létt, léegi ba mu paree lëg wàcc ba buk- bukki bi ne mu ngay cëpp mën wàcc fekk léttaale na ko ko si garab gi waa. <noise>